लाला रग यानी प्रेम कू प्रतिक, ज्वो पश्चिमी संस्कृति चि आप द्योखला, त तेमा लाल रंग तै प्रेम से जुड्ये गो। तनि एशियाई मां, एशिया मां भी कई संस्कृति यमण्ये छिन जख लाल रंग तै सौभाग्य अर खुशी कू प्रतीक मण्ये गे। त जब भी लाल रंग म्येरा दिमाग मां ऊंद। मैते यन लगद कि अथाह प्रेम चि यीं दुनिया मां, यीं दुनिया मां भौत ज्यादा व्हयूं चेंद। अर यो ही लाल रंग हमते ये प्रेम का प्रतीक से ज्वोड़ि सकद।